الصينيين <hesitation> شعب عريق برشا وعندو ثقافة عريقة برشا، عندهم لبسة تقليدية متاعهم ياكلو بل- بالأعواد، ديما يلبسو <hesitation> شلايك <hesitation> مصنوعين من لوح وياكلو الروز برشا برشا برشا <hesitation> عندهم فن متاعهم راقي برشا لي <hesitation> <noise> متاعهم.